أكيد المساهمة في المجتمع مهمة، لإنها تعطي حياة الشخص معنى أكبر، بس الس- السعادة الشخصية أساسية أكيد لإنك إذا ما كانت سعيد مش هتجد ر تساعد غيرك تسعد غيرك، لإن أكيد المساهمة في المجتمع بتشجع كل الناس إن هيكي.